Pus kupu punje kuande cuando k'ua sania lutsjap ngjai sania kua lutsja sania kua lata'au saria bukua o skani'ia pep pero kauk lanu'u kauk lanu'u ke kara stikiuang l'eje ke rapu bajau k'ua laseil laein ladut kujupu laei napu laei ngjai laseil napu mukua y si mananjiap pus es kua lu'ua'au rapu y si per si ni likiajam y si likiajam kujui ya mat kon kade ya kupu bat'ei tikia'au ya kauk lanu'u kupu bakja rapu pero per kon kon kiajai ngjai si ya likiajam kua bupu ya ni pep kua naju'u lembu kon kade manamat kupu pu manal'et.